Indonesia pegua reta ko kua reta ko jae ˂Hesitation˃ oyuaviavi tembiu erei ko jae nacigorem jae jokua plato ma oiporuva reta omboyea jokope arroz ndie jare fideo, jae jokua omboyea iru mbae reta ndie jare picante opaete mbae ndie ombayao jou reta.